जे तिअ एक् होन्खिअतु, <hesitation> जे तिअ हुनु, जे तिअ मनलोएहे, ते तिअ एक् होन्खिअतु होदए पोथम् बुलि मनलोएहे। होदए पोथम्, <hesitation> पोथम् पए स्तर्त् हुअ, बुलि, कि बत नतुन्के स्तर्त् हुअ। अरो पोथम् बुलि मनलोएहे। <hesitation> एक् होन्खिअतु पोथम् होन्खिअबुलि मनलोएहे। अरो तबि सते, तबि सते होन्खिअबु, बेले होन्खिअबु होइ। हेरुगने एक् होन्खिअतु पोथम् होन्खिअबुलि मनलोएहे। <hesitation> अरो एक् होन्खिअतु ए, एक् <hesitation> होन्खिअतु ए त अरम्भनि बुलि मनलोएहे। करन् एकोपरे अमर् होकोलो नुम्बेर् अरम्भनि होइ, होकोलो होन्खिअ अरम्भनि होइ। हेरुगने एक् होन्खिअबुर अरम्भनि जन् मनलोएहे। अरो पोथम् बुलि मनलोएहे।